أنا افضل إني أكون عالق على جزيرة مع عدوي اللدود، لانه وجود شخص آخر معاي بالجزيرة بيخليني أتحرك وأفكر في النجاة. ممكن بعد نتعاون ممكن نواجه التحديات سوا، أما إذا كنت بمفردي، الوضع بيكون أصعب وبتعب نفسيًا. التعاون حتى مع العدو يمكن يخلق جو وفرص جديدة.